Who munam murya malmogho tikya koyen ko tikya koyen ko nghe toh, gilli lep kunam bareninam yatok ba gullah sum ba gulloh sum bama su ya tare ko ya yere ko yamba yakkuniya ka yakkunisum. Ah muwo kaghan kuma iya who kagham ah pakha talatin, ah pakha lumsa tungnung toh, ba lumsa tungnung bani ma gilli biraba min li kin ghabiya bon nambi, bon toghon basereng basum basereng bama yam dwasum na na ma ah ah. Ni man muroh ka bi minaret? Ah ya dobna ah ya pak man? Nan nabiya nana aiya, pak hakuri, gmi yamba gheh ba beh biraba. Yadda ba mi yamba pakni yoh eh pak minam eh pak minam eh pak minam ko yoh mogho da tol munoh ka bah nzali? Tebe yamba nghebam ki lelah, yamba nghebam guda bari ka ya who mogho ku wuno suk baloh who minam? Mini ni gimi ya nabi yamba nana aiya yamba nbongsam. Gaskiya busu logha sum na toh leh! Kyembam logho kusuna kya walka nasu logho nasu kene basum kuma ba tik wuruni dari bari, dari tarum dari yining nasu yaga daga bari zuwa kpeh misa dari tarum dari yining boh yoh, nasu gab bughan bini dani yining na ghabi dari tarum lam dari bari dani bari nana bol dani bari, bi misa bami wuni kyembam ya paknabam sherneh nana toh, heh lelah ya pakna gilli ah migi. Nan ghabi dari bari nara dari nan yi me bolye naira dani mini ni nbugun migho who mirtela moghori, mini gumu ya neh, munsum buma ah mighyasum sosai sosai sosai. Ba gimin ballibi babirim ah mùghyasum bah yakkunan bah yakkunam timinakam bah yakkumam timinakam ammah kuma yamba tukleh ya koman ah bene yamba, yamba ni gi nbongso. <hesitation> kenam mogho yakkam mi ya pakbam yapmuruh bi pakban yupmuruk mini bin balkikum mini ni balbam ma ahh. Minam ni maneh reh ba gimin paknibi bah gimi paknibi. Akwai yima hadi minam koyi kin na nahma toh, medi kugho who minamfa medi kigho medi kigho medi kigho who minam don saboda libi ba gabo gimihade minam ko yoh ka nama ballo kun kamba, balambo kuni monoh ma hadi sakaasanan ko yoh, yakhina shembe munda gara ka da yere ki monoh hadi minam ko yahba. Ah mi gima ya nabo nana medi kigho medi kigho bwah yero tebam ka yer tebam. Ba yer tebam ba kabi pak gimi ya beloh kapakha yagam sankara su ya tare koyi mi bari, nabi na yaga sun pakmaleng? Kuna ah yerin kya beh reh? Kina ah yirin kya bani, ah bami su dubnakam mella mini suya balkun minì kina toh, ya gyobasum shiga? Kina toh ah, shekli gini yamba ya gyamibisumba ko man ah bene yamba, yamba ni nbongsoh, ba kumah naira tungnung ni gi nbongsoh ba kumo naira hum ka nabi yamba wuna nbongsoh, toh kin nabi na su ya kina ma ah yiri yuba yari kya posor kinama minam ma ya who poroh ah bughamfa. Yoh tunda ah ya who poroh ah buwo, si kene sugwa ba ni dah kafini su daadi buk, minam kuma eh mine gweh kin nabi noh toh, tunda eh mine gweh kina toh bi parohri yakenweh, bari kusu doba bani bari kin minam ko yeh kusu doba bami kisu gaba ko giti manang boh maba, boh manang kin shekleh, boh maba kin shekleh, mini gimi yuni minam ah bani kina dobo kin wok gima keni keneh eh bani kawai, ni kenri kisu dobna har yanʒu. dobna bani pogha minti tingnung nan dobna ah mi gi mīni nan dobna shekli bamin yani ba yanʒu. bon kyam nambo nana yanʒu nghebam naira dari ko nghebam naira tungnung, nshekhi gimi baliboba toh yoh meti kigho ki nana yoh lelah kunam gi boh bin balambo kun na yu su kene ka yu su kene boh wuna yuba kada yunghi gimin kumni ba. Mini ni gimi ya nabi babirim. Babirim bunna bami yanʒu ah dobna nʒah ah ya yelsun tebe gimi ya nana bi sum mini, koyem yereh ki naghe mi kuni, yoh ni kulungko yoh ni piya ko yohno man yereh kina, kayu ka wogho gi mogho kawai ah mi keneh mini. Toh, yanʒu ya nabi babirim nana toh, duk gimi ya ken kunneh minifa ba wai ni gi bunna ba, ba wai ni gima yuni monoh kokuma nigi mogho gho ba, passina bama yer gab gi mina amma eh kuma gab kamba, amma sum bami yamba tikni sum ah muri su kumah su gab na, suya kam mususum, su gabasum kuma. Bamogho iyer gab gimni ah kuma ah gab kamba, iya mbommeh ni musuk eh gab kamba, kini gimi ya nabi yamba na toh, yamba nbongsam tunda lelah ahtigho minam ah mi teb mini ngaban ni musam. Gi bunna mi yamba pakmibam mi har eh wawi balleh ba, eh nghebam ngheban ba wobban, eh nghebam kuma bali min minan boh balam ku ko wogho, eh ngheban kuma gimi duk bin balam, who kyembam ya wokna eh nghebam kuma gimi bon bdam, who tiram ya wokna, boh tiram balleh kuma yin wokna, mini ni gimi ya nbongsi yamba ah mi lileh muno, ya tung yamba minam ya tung yamba, yamba we tak minam who tili mido. Lilam kuma ni dobe, lilan yanda mi tiram pakni tunani ki tikni lilam ni dobe mini, eh shekleh gimi muro ki tikni lilam ni dobe mmi, ba gimi ballibi yamba kawai tebe eh shekleh yadda mi tikni lilam ni dobe. Eh shukleh man ni dobe ki tikni lilam ni dobe. Mini ni gimi na ya nbongsi yamba na rabi yamba ma nbongsambu yamba nbongsa bi yamba. <hesitation> akwai lokaci musu kenneh fah, minam who yagum, ah muri nkog kawai, kuri nkog kusi nghingla shek wura ni monoh, kuma bairim bīrah fah ba, belleh bami ya rata kuni fa ki gabsum, kuma ngyimngla ah sakanasum ki rabi sakanasum ku rabi talakirasum biraba, eh yakleh shembem minam kuma bi buk minam, bi buka minan bukeminam boi bugaminam boi bugaminam boi bugeminam nan nsanyi, eh ya who yumma muruk na fol soroh na waniyi har bonambi mun nawruyi ma, kina kaí, konoh mina min momnibi, maba kuma ni tiram ya kya gbal mollong yamʒu, anfane gbal mollong mude ya beh? Kina kai anfane gbal mollong mudo biraba, baba ehn paghabo paghambo lefi ehn bibugham muno yani kuma ni yayim ni yi fan buk minam, nawnamyi yani kina toh, tiram nabam ma toh. Libiyurin kariba amma eh bughe minam na memako yanda min mununi yayam ning konoh ah wurain ki nabiya na toh, eha nbongsam libi ni bi ban tareh ah murisum ki nabiya na toh beba ben kenneh makbi yayam kin kounuh dunga dweh kin nabi na yayan eh bagham lefi ki yagi minam, ke yafi minam kina ma toh, bin logho kin ken gbalbi mafu nanag, kim logho kin ken gbalbi mufanang ah rijiya kun yunibi ah mi kin gbəbi mufanang kin ke tikbi ah ba dusu mur, kini mi dusuni murt kuma toh, eh gbonseh ki nabam ma njam lame gillire kina toh, bin ken tolbi gilleh kin ke tolbi gilleh kín yu tikbi kuma toh su li kina babu ehu dinam ya bomb kari kawai kin nu kuma ah! Damuwan ni kari reh bin li gilli kina ah ah bin li gilli kina yaya nbongsam nbongsam kuma ya kusu li gilli kina toh, ehu dimmanri amma kuma eh munreh munam kusu li, ehu bonam buk mogho, bari, tarum yining kina toh, ehu nbongsam kuma toh, yima eh nbonseh dama eh yereh ki gaba ko lina gilli ko liba kuma toh, eh gameh ehn lam gilli kuma toh, minam ah mī balam minam kuma ah mi balam na tohm mīnam kuma lan gilli ah mi balam ko yayam kina toh bi yafi minam bi yafi minam boh nama eh yafi minamba ah ba li gilli mu dona yiri bukna minam ko yiri gitah ku zukun dari ki ki nyingla wuram ni debteh toh tunda har su lahsum gilli who yi su biraba who damuwa koyiba kini gimi nanibam ma toh, daga lelah bo balebam kum nana wok tebe bi nama babu kin nana wok bi nama babu kin yereh babu, bi nama yakam kin nabi na yakam kawai ni gimi yamba tikna minam ah muri kuma balbo yanʒu